نتعرف على أصدجاء جدد من خلال إني آآ أشارك في بعض الدورات التدريبية مثلا التحق الدورة التدريبية في مجال جديد مثلا أو إني أروح نادي ولا جمعية خيرية مثلا أشارك فيها آآ أو لو في مثلا آآ تطبيق معين للتواصل الإجتماعي أحدد إني موجود في هذا المنطقة في هذا الوقت ومن خلالها أجدر أشوف يعني من الناس اللي حولي، <hesitation> أتخوى عليهم نمشي مثلا مشوار شيء ومع الوقت ال تكون علاقات تكون صداقات.